لو كان جيت حشره راني بش نخير إني أكون ذبابه على خاطر حبه نشوف شعور ولا كيفاش تشوفنا الذبان احنا يا العباد كيفاش نكونوا. وثان مش نروح ندور ونشوف وناكل المثلي كلها الذباب ونحس بشعور تاعه.